Nda tem le fan ngi pkad <hesitation> esung abumg oh nyed inpo pullen ke sur ah cocoa nda bonk myed fu lati mde cocoa npuwa le opu mko osowor obuu pkahi asama mbu le ofu onyep casam nne je baami je a de le bouan ba dem ban iwed me oye nomabe tau mde lekan mau botany unye mcum ekulan Meng lekan oh mbeng mpen uyam lafi osowor oremi eton nufem efe le yo baram le no fuu gi mba di hang nang a ful abio o yep ka shuran me yen odem le lakan le coeoa yen ban pkong la han eiye hashum egi nwa a pe debe a ba lamb he deng mdi mfe hati shi shi ofe me anta le ahob pator njupe nzud ntahd kue di nlesale Ne nka emu wnage ne ne ka bu chi nbe be teh kun ka si ke le teh ke le tehi pka beku ba ra kun osowor akafu le bo dung ba bend kangi kangi late ba pe be leng oh kan pai lati fem le aba di le akoba shi, akobashi ne ngabe mbe pkang nyeni fe ban shum okei obowor wa nne u li lafu eloo. E-L-OO kano staringht enda cho nda fa ku fu be nor